A au gegu betdei tub a iagoni mosbi ai ba selebreitiani korana au tu ma gegu moni gegu frens danuri ba invaitirini bege iagomani baga iagoni lamana, lamanai baga selebreitini bona miusik tarimari tari ben tari baga aiarini ovasis na bege iagomani bege ma marini korana au gegu betdei dainai baga selebreitini mu. Be iagoni be raganini. Selebreit bekorini monana miusik tarimari ben tari baga tugu lakarini tari bege iagoni geri kantri gari monana au tu gegu frens gesi ba genogoini gegu frens ba torerini. Femli geregana baga iagoni nugunamo gana bich mona maia baga selebreitin, baga babakiuni bois net bege wani fish danuri tari ma baga vagini monai femli gesi baga ganini baga iagomani gegu motuka ta ba voiani gegu numa ta b aba veiani korana mot u auna betdei gena wei gegu numa barana ta ba veiani gegu femli aus ta ma ba veiani monana au gegu frens geri ura dagarari tari ma ba veirini tari geri dabuga ba voini geri dagara namori tari ba voirini o geri numa ba veini. Korana gia tu asi geri au tu ma gegu moni be geri mogeri ba veirini monana ba iagomani au tubugu danuri maki ba goririni gegu betdei gabuna gana ba gori lakau lakaurini mosbi ai. Au tamagu danuri au sinagu ba goririni mosbi baga laka lakauni auna betdei wik naib a iagoni geri dagara namori tari ba voini dagara variguri tari asi geri kavana mogesina dagarari ba voini monana baga iagomani gegu bradas geri dagara namori tari ba voini geri numa o geri dagara baregori tari ba voini bekorini monana ma ba varigoni mosbi. Mosbi ai baga tanuni baga rentini korana ma gegu moni bene monai vau baga selebreitini gema rent gabunai baga tanuni bois gesi baga niuniuni beiagoni mu. Wan wik ta kavana baga selebreitini korana au tu ma gegu moni bene monana ba genogoini gegu bradas ba goririni geri vanugai ba torerini tari geri numai ba iagoni ba torerini geri ganigani ba voini Ba shopinini geri femli gesi bene ba iagoni ta ta geri vanugai ba torerini monana ba iagomani vanuga gana lubu gena dabu tari ba voini fleg variguri o tari mogesina ba voini ba toreni au gegu betdei gena memori kavana. Komiuniti gena dagarata voina be gorani sola lait o mogesina kirarini motu auna betdei gena memori komiuniti ai bege iusiani. Geri komiuniti tenk or aroro gena tenk o mogesina mot u au gegu betdei ai ba varevare vinirini monana bekorini deidei ge tanu kava tanu kavani baga birini geri skul ai ba torerini o geri r aba veirini geri skul fi mogesina ba feirini bene bege skulini bege iagoni bege iaunegani taiminai tu bege tugamagini o gia gena betdei taiminai tu au skul ai etoreguto, au gegu numa eveiato o au gegu dagara namori tari eveirito gia na tu au ma bege tugamagiguni maia deidei asi geri gari tarimari ma ba goririni Geri dagara tari ba voini geri dabuga o geri ura dagarar tari diseibol o kevekeve tarimari ba goririni geri ba shopini geri dagara namori tari ba voini bena mot u au gegu noga memorial betdei dagarari noga geri ba present vinirini. Gia na bege gitarini bege libani o mai tu au gegu betdei ai gia na maiga e voiato gia na maiga a present viniguto mo wan wik tu mogesina mogo ba veini tarima ta ta geri neds ba gitarini geri dagara ba veini komiuniti vanuga iaunai vanuga murikanai mabarana.